O fone nti onyim o di eyim-edim. O fone nti o nyim nam kpe ejum. Ngun a sub. Bak ka enyoe nji a kagha ka Okpi mbi o jena nti-nti. O ki ji ejen se oji yen nne o wa o mo fon ntu. Ogim ogim e ki yim nan. Na nong e ki kong nna nna? E ki yim nani? A nyaghe wut ane echi mma a ri ago ka anyanghe wut so dat eyim bi re ogim. Ngun a nob na abhon amire a yim ngun a nob a yim ngun a nob <hesitation> ngun onyuk ngun osenghe. Ngun a ro yebhe ngun a ro yebhe nong ngun erik aji. Ngun erik aji a yebha ngun erik aji a yebha ngun erik aji a yebha ngun achot achot, eyim ogim e so nime o kina nti mfa se o ji ogim, yen nong n kini nti se n ji o gim n name jen? Nti mman kpe nnyene ejum n ka nam n kak ka ebham ejame, kpe nnyen ejum n ka menghe o nam ejum. E yena nti, o nyim o nam ejum. O fonie nti o nyim o di. O ji o ji nam nji mfono ogim esonim. Erik aji nfik nyi chang a sona ogim. Mfa mfa ogim esonim ogim esonim. O ki ji ejen o chebhe o kera se n ki yim nan kən n ji ejem ee. nti chang n ki yim nan nji ejen. n jak ejen nti ndi fam mma mme n kiji ejen. kən n kuri nti nti chang. ngun a bhip. eyim bi sona oŋim e yim bi sona. eyim bi sona wun ane mma o ri wun ago mma o ri wun mba ochi o kera wun jen okpek na wut mma e ri nga mba nji?nnea ji nwet o ji nwet obha cha o nyim o yem etum, o chibhe o jena ochib bhe o juk eju. o yea ka ngum o juk eyim ane a tima wa. e ka yim nan?a tob wut ane mma a ri ka echi a tob wut. wut e kpin ekpin. e subha-o e ri nga e subha wut-o e subha wut-o. ofu o ché o ki kere nong o ki di eyim na abhon ama o ki kere nong o yima. nong o dik eyim-edim na abhon ama. papa wut e dughi wut. Mmon at tobha nse mse a tobha mmon. o tob wut. ka ekpin nji nji wut e kpina nna. ekpin nji nji wut e kpina nna na ekpin nna. ekpin osenghe na ekpin osenghe na ekpin nna ekpin papa wut se o tob wut o nabhe wun etek. o nabhe wun ngun. yen nong e ri ka etek ejire o yiri o yiri. okot chang. Etek e bhip nnyen ejum a mo ye. nnuen ejum chang. ekpatim etek nnase nji akpugha a ri baghe eyim-edim na o nora mfa kən omo yen. baghe ejum nji o nora kən omo yen. nnyen ejum a sik a ri ka etek ejere. o jak ka a tern ntek o yen eyim mbi abho a gbek oju. mfa nne nju o mo gbe o kəna nju o ji gbe ka etek ane den a nok a kpo a kən yea a bha səm ka etek e ja nse we tob wut. ane echi wun tob wut. ane echi wun tob wut. wun mma o ri wun ago ka oso ka wut e nnyim to wut tob wut-o wut e ket-ona na ojunghi mbi-o. <hesitation> tob wut o wut e ket. o ri yen. nong etim e ri nji ane a bhek koko a ki. ane mma a bha bhee koko nchane a rue. wut e chibhe e yua e kpok na atem. e kpok na atem. nnyo mfo se o ye afo n ki yue wa. an na nong o jak o ji ye yea yue wa. a maghe ago ka etim. nji tat o bhoe. na nong a yima. ngun a bhip ngun okot na kpo changhe. ngun oyiri. na nong e ri nna erik a ji a?na abho n-i-nnyen na abhoni-nnyen na nong e ri nna erik aji a?na nong e ri nna erik a ji-a?na a-nnyen na a nnyen-na abhon na a-bon na abhon-a?n gun a bhip. wun mma. mma o ri wun mbaochi wun o tob wut. ebhu nong etek ejire nji. okot chang. etek-i-bindeghe nji baram baram. obhi obhi na tima na atem. oyua-ane mbi mbii nbhonche. anakue; atufam aneakae. anearum. obhi obhi na a'tima na atem. obhi obhi na a tima na atem. okot chang bicos ebhu okot o joe ka eji. okot a joe ka eji ngun a ki nb ngun a ki nob ebhu okot a joe ka eji. ken ebhu okot chang ka eji ngun amo nob. a tob wut wun mma o ri wun ago mba-ochi a tob wut o nabhe wun ngun eyere a nabhe ngun nnyi ngun nnyi a nabhe a yimi. etek e bhip nnyen ejum chang.